Ël Sudafrica al e ün pais famus për sua natüra, a i sun vari parchi nazionali ch'a tütelu gli animal cume i leun, gli elefanti. Al e famus për lon ch'al e capitaie ënt i ani pasà sü l'Apartheid e për la liberasiun ch'a cercà la pupulasiun neira rispèt ai bianch